Noq köögiviljo küdsämine? No näütüses, ku sa tiit õliga kokko, inne ku sa ahjo panõt, sis nä tulõvaq ilosambaq ja krõmpsumbaq sääntseq vai krõpõmbaq. Ja või-ollaq väega-väega läbi ka ei massaq kütsäq kõiki asjo. Mõni jä- võigi jäiäq sääne niguq seest ka veidükese tuuras, et tuu um parõmb äkki.